Ochoman tony wechara. ombowolo tany yee noo. kikinamenanin ng’ala tany. Tany. anguton maana tany myoman. Tochoman kyoni le tany le chemang’any. tany kiny’arakanin tany tini kichicha mungech. Kenyorucha yoo ngo popo mi ripey tany. Otopan nyu to chirerchan lo kwanyi tany nyokchi pichiy tany. ombowolo maishenyan lokurr kipo tony. Kyoripon tich ng’ata kony nyoman. tiny’etan mwaka cholee kamna mbili mitan ripe tich. Aripon tukachaan wote forosti arang’an tukachaa pa. wote kapolot. Pa anii tich kapolot. aripon tich mwaken chin chony ng’ata atoni le mwaka kumna mbili mbaka asetenyi tomitan ripe tich tanyini ye kipo tagh le chichaa. kimii tetanchaa nyo kuro chemuryo. Oe chemuryo yee nyu kiting’eti moghechi cholee mut ngo adeny. Tupyo moghechai kung’at. yiyoo. Yiyoo. moghechai lasing chale mut ngo adeny. yiyoo moghechai kabisaa owetu. ng’ang’a peghai. Atekan peigh po kony po ket. nya kuporto lo prrrrr po sokot ake kemorch tich kapisa aa ruyo tichai. tini kalukwu ake wirta. kepetei kungomoi sukon kepetei kewirtoi. kepetei pat. momichininye kulukwu peghona noroyon. Ombowolo tolukwu noyoron. kweli. mutmutei tich kitin. Kiochoman tich nyu lenyoni oripei akorchu nyo pichiy. Osiswechoni kighaa koro nyoman. mi kigh nyo lentoi kawaw nyo westoi okwen. Otini kerel saa mocha. saa mbili. anyona kighai kilutu. mi yoro. tichai. Tich. saa yenyu tomekaranyinye peghelany’u losiny. ngwonoy kuchutoy tetang’u akony’a. akulut otino. awa kwamata; aiyech inyorunyi hasara nyopo wanyamenichu kengwon kwameninyi tany. asiyech mitenyi nyey lo. oywey tetanya kumnee tetanya nyai. kenywon kwam kawaw. Ndomo te. ndomo kawawoni ko tanyoni nyino keonyosonoi. nyut kumutony tukuchan nyo pichiy. angit kwoketiy tukachan nyoman aa tanyoni atini kemwochinyi lowe chemuryo. mulo. ngit lo mpaka otino. atale suromunyo otino metul chi tewo koruran wono. Tokotul kalukwu chona ny’al walaka. kapa keyarota ny’alkoro pich. Nyo tetanyan nyote chemuryo ki tany nyo. pichiy nyoman. Kyochoman nyoman ayokwuye otini karang’an wo lo. onyuton pighyo tanyoni nyo pichiy nyoman. Asna. rotuy nyo karam nyut lo petei kau satnechai. kighamsaa. kiroyto nyini le asis. Yee pichiy tany nyoman. Ndomo tunyoni. koto momitanye lenyete. Kyoni nyini kochaman tany. Kiyou tanyoni le chemuryo nyoman. mugheechi chole mut nyo odeny. Aaa tupya moghechai ng’ang’a kau lo ng’aa. poiroit pegh. ng’ang’a pegh otoron sokot chininy. ninyini. peghda kutoroy teko nya po kony. aa mopusto nye chi lukwo noyoron tyaa. tomoam tuka krisho kitton. tomoaam ng’otwoy; otopan woloni le kupolot. aaripan tukachan wowoni po kapolot. Tupkwna atai ye nyuu yiyoo anii tich lo ng’aa aku lukwugh moghee akiyiyoo tichai kungat. tipyo tuchai kuny’ot ayaltan karriran aa yala parenyan. Alaah parenyan tichai ala aa yala parenyan. Alaan parenyan tichai ala aa kutu tiny’eti tany faida nyino wow nyaman. ndomo tany endo kototiny’etan parr. myo kyomony’on parr nyopo tich. Kyaltan tukachan to miny’on parr. nganyi kiachuma tany nyu ken ombowolo kiny’arakanin ng’ala parr. ombowolo yee ndomo tanyoni komendo onyuton wolo komita mong’oi. Nyoo pichiy tany nyoman. Tonyoni yee wechara nyini kiny’urakanin nyo asetenyi. akung’arakanin totopan maisha nete nyi. Tony nyini kighanin mominye kito anyaa. mominya kasi anga nyo ghaan saatnenichini kolo chi kiroyto asis opkan tukachan pat polepole polepole mpaka kiror nlo kung aa paanan anywuna yotyi moghee. Asiyech kalukwu pat peighshenyan nyoni po tich do lenyoni mpaka asetenyi. mpaka tokowetwan lenyetenyi. nyo mopustenanye tany. Tany yee. kiny’arakanin. ata chang mununy’o chole chicha cho kiny’arak. nyo piko alaka pororis. ng’arak tany nyoman. ng’araka kasin cho chang nyoman tany. Ndomo tanyoni wechara. koto momitanye lenyetenyi. Nyo tany pichiy kyacham tany ny’al cholata choni. Ndomo tany mendo kotomitan ketopyone lenyetenyi. saaingine yee komomitanye towan tonyoru parr. ambowolo kito anyer kasi nyo kotoghan tya. towanyoru. kigh nyolata nyungwityan. Ombowolo nyunywityan komuchino ropyen kuchany. aya tany. kyolto ngwan. somok. kinywan par. Nyo karam ng’ala tany. ndomo tanyoni yee kotowetan kiparwatin kotomo tomonye ambo par mpaka asetenyi. nyo tany nyini kighanin to yala par. Tanyoni. kachaman teta nyoman nyuu. Kiachaman tanyoni nyoman. ndomo tanyoni mendo ombo kyolan par ando memdo kiachamn tea. mendo kolan kweli ombowolo. tanyani yee otini kinyorwan wasasinechan otini kiyiyanini. mi pikacha ripot. Krip pich tich. Ala chireritu chireritu. ku kwigh kasi lokurr ku tich. Aai mokanamanye kasinai po wasasin ye nyuu nyo o. bo asetebnyu nya. Olan ripe tukakuu kweli ombowolo. kiyu michomoy wasasin oo. mokig nye pat nyete nye karam nya. Nganyi kolo wasasin. keripo tokacho. takupughech. tomi yee wasasinecha choni ksopchote do. ombo sababu tich. Tich. choni kigh ng’alechoni. ondomo tich endo kotomitan lenyetenyi. Nyo karam ny’ala tany nyoman. karam chemuny’any wechara. mepusto chi chemany’any. mepusto. atopustenyi chi chamang’any kukenyarlanyi. Kasi nyo wetenyi nyorni no. wow nyoman. Aswanoni yee kimwowanin papanyan lo. wena tany oo. tapili ny’ala tany. ombowolo. bora pat riponyi tany. tukwan odeny somok. kemonyi tukakuu wariny. aitoni chumbi sheny’ei. nee nyana. monomonye kigin nyile tany. sokoy nyile tany. kaptarapasha tany monomenye kigh. Sokoy nyoman tokunywun kuny’arakinyi. Arupan ny’alecha po wasasin. Kurel mahali. olan kokai ati kisak tanyai ngwi kwigh nyalechi kimwoi wasasin. Kumbe mo putintan nye ny’alechino po pipo kony. nyo arupan nyu ny’alechai nyo asetenyi. onyorwan pat tich kisokisho lenyini kimwoghwanin. Aa nyrwan otop nyo pichiy. aghan kasin pila nukisho. Otopan nyo karum nyoman. Nyo mitan nywunyineteny nyo pichiy aa mburon ombo sababu tany. Nyo tany. ochoman mnyamayantanoni nyoman. pichiy tany kapisa. mominye kigh nyo lata tany. Tany ku kigh nyo karam nyoman nyo mepusto chi tany. Tany yee toripon yee ng’ata osiwechoni. kimwowanin lo tany ana ripo tukwon chole somok. kighaa koro osiswechoni nyoman. Kito ghaa acha walete wol. mi kowowo. mi nyo lentei kawaw. mi moril. nyo to pustenyi tukukuu topyo lo we sarsar we sarsar le. Tomunenyi sogha kikenam. aki koninyi hasara. Kripei. kyoni le kowaw. moril. ngo kosotyo nyopo osiswechoni. kimomitenye kito anga saidi amo tyaa mye nyono le kosotyo. kitomomye mi acha kosotyo losiny. kikaram koro. kisingoryo pat kwulee towononyi yee tukukuu petei nyo kogh nyoman. Tuka nye chae po kony mendo lata tichi po yee. Topyo nyo kagh nyoman. towetenyi wunoy saingine kiwoo mwaka. kiwer mwaka. iwenyi lim kungat nee nyan kiwoo mwake angaa. Motingnye tuchoni po kony le chi po yee. nyi toswang kyole le kigh kule chi arupo saktyandua arupo sakityan ata moroi tokononenyi woni tyaar monyuru nye sakit kiwirta kei.